ͻnam dɛ aberbiara no, mepɛ dɛ minya ndzɛmba beberee mu suahu ntsi, nnyɛ ndwom kor pɛr na mitsie. Mitsie ndwom ahorow beberee a ͻma mutum medze ndwom no toto -medze ahorow bi medze toto ahorow bi ho na muhu nsonsoree a ͻda ndwom ahorow bi mu. Na muhu sorbisorbi nna nsɛ so a ͻwͻ mu.